Ah ore nka nda ku-ini ye na kate na'maso, te ko lí jɨꞌɨso nde nuu iyo ndute, na ye nakue'e ye na kexita, ah nda nakateso ye yɨ a nakate ye lɨꞌɨ tuku ye naá kuu lo kavii kava'a ye na xindejnaso. <noise>